रंगों की एक बड़ी विविधता होती है, जो हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। कुछ प्रमुख रंगों में लाल, नीलो, हिरो, पीतलो, सफेद, और कालो शामिल हैं। इसके अलावा नारिंगी, बैंगणी, भूरो, सियानो, और आसमानी जैसे रंग भी होते हैं। सुनहरो और चांदी रंग भी बहुत लोकप्रिय हैं। हल्के शेड्स जैसे हल्को नीलो, हल्को गुलाबी, और हल्को हिरो भी देखने को मिलते हैं। कुछ विशेष रंग जैसे मटका रंग, जो सुनहरी और लाल का मिश्रण होता है, और पारदर्शी रंग भी होते हैं। इसके अलावा, लैवेंडर, मॉस ग्रीन और इंद्रधनुषी रंग (सारे रंगों का मिश्रण) भी बहुत आकर्षक होते हैं। रंगों की यह विविधता न केवल हमारी आँखों को भाती है, बल्कि हर रंग का अपना अलग प्रभाव और महत्व होता है।